افضل العيش في بيت على الشجرة لانه يعني الحياة البرية احسن لان لو في مركب بيكون يعني في- في احتمالية انه يعني يصير شي في البحر لكن بيت الشجرة بيكون افضل وبعد يعني تقدر توصل لأي مكان تبيه بسهولة او يعني تنزل